Marrueko pegua reta jaereta yepe jou jaeko <hesitation> plato kuskus jei supevano tajime jare pastilla jare jouvi ovea cordero, almendra jare datile jeino jareta ma jokoropi öino jaereta ma jokoropi öi jare jouvi menta <hesitation> äpo <hesitation> omboyea reta iyɨguarano jae jokua jaereta jou jëtapeva